Pi parrari di chiddu chi vuscu a lu travagghiu, circassi prima di tuttu di capiri quantu vuscanu l’autri chi hannu lu me’ stissu travagghiu. Poi circassi di fari capiri quali cosi iu putissi fari pi rènniri megghiu lu travagghiu chi fazzu, facennu capiri quali sunnu li me’ qualità chi magari autri nun hannu. Certu è chiù facili a diri chi a fari, pirchì lu travagghiu addivintò un lussu e cu’ l’havi si lu teni strittu senza ciatari.